Xa orzuyimdagi ta'til haqida aytganimni eslayman bu eng yaxshilardan biri amerikaga borish va apple kompaniyasini o'z ko'zlarim bilan ko'rish bu meni orzuyimdagi eng yaxshi ta'tilim bo'lgan bo'lardi.